Uchij b'in yan junp'ee pek' jach ma'lo' jach wa'ye' yan tan ukänäktuk u- unaj tan tan utal junp'ee winik y tan awawat, tan awawat a pek' ma' u- uk'atij wa'ye' tan <noise> junp'ee pek' jach ma'lo' je'lo' yan tan uwawat, uk'atij janal je'lo' yan waj tz'ajtej tz'ajtej a' waj a' pek', wa pek' jach ma'lo' ma'lo' u- uk'atij ko'on wa'ye' pek' tan utal.